gott kvöld og velkomin í við erum með hina árlegu yfirreið okkar yfir bókamarkaðinn á eftir við ætlum að fræðast um Sigurð málara ótrúlega merkilegan mann framsækinn uppi á kolvitlausum tíma og hafði stórar hugmyndir um Reykjavík og um Ísland fjöllum um skáldið Jóhann Jónsson og móður hans svo eru það

út í nýrri og mjög flottri útgáfu fjöllum um það líka hér á eftir en byrjum við fórum á bókamarkaðinn sem að þessu sinni er haldinn á Laugardalsvelli þetta er mikil menningarstofnun þessi bókamarkaður hann hefur verið við lýði lengi fyrst var hann í Listamannaskálanum niðri við alþingishús sem að þið munið ekki eftir en ég man aðeins eftir þarna er hægt að fá bækur

og reyndar dálítið nýlegar bækur líka á góðu verði frá því að þetta sé mikilvægt en það er mikilvægt að það sé hægt að nálgast bækur á viðráðanlegu verði ekki bara til gjafa við fórum á markaðinn og við ætlum að sýna hvað við við völdum

svolítið hipsum haps hjá manni þú byrjar Sunna þetta er náttúrulega

kallar á smá kvíðaköst ljóðabók tappi á himninum eftir Evu Rún Snorradóttur sem kom út tvö þúsund og sextán þetta er önnur ljóðabókin hennar hún

prósaljóð og mér finnst hún svo ofboðslega skemmtileg þetta eru unglingsárin í neðra Breiðholti fullt af krísum erfiðum

að súmmera mína kynslóð svo dásamlega ég held að ekkert hafi fangað okkur betur en línan þegar hún ætlar að missa

verða sér út um smokk sem fylgdi með orkudrykk og ætlar að geyma hann þangað til á halló Akureyri Þorgeir já ég er hér með óknyttapiltinn Tomma Teits þetta er vinsælt í þetta er líka svona fyrir sem eru alveg við það að fara að geta lesið sjálfir að þeir geta aðeins tekið þátt uppsetningin einhvern veginn kallar á það að þetta sé

þetta er Skúli skelfir tiltölulega einfaldar sögur með stóru letri þær eru

þær eru frábærar fyrir krakka sem eru að byrja að lesa og eru að byrja að ná tökum á því

sögur skemmta hann er reyndar dálítið ófyrirleitinn hann er prakkari og stundum efast maður um að hann hafi ofsalega góð áhrif á börn en það skiptir engu máli svoleiðis sögur

bara betri og meira spennandi það er langskemmtilegast að lesa þær ég greip hérna líka Snarkið í stjörnunum eftir Jón Kalman Stefánsson sem eru mín eiginlega fyrstu

finnst eins og þetta sé bók sem hafa ekkert allir lesið ekki heldur þeir sem dá sveitaþríleikinn og svo himnaríki og helvíti hérna er saga

drengs í Reykjavík og það er ýmislegt kunnuglegt úr þessari bók þegar maður fer svo að lesa fiskana og alheiminn bara ein af mínum uppáhalds Jón þegar hann var ungur og efnilegur minn uppáhalds Jón líka valdatíð hans á Íslandi er mögulega hápunktur ævinnar en það er nú bara rétt svo því þegar hann kom hingað var hann búinn að fara tvær ferðir í kringum hnöttinn og

átti eftir að gera ýmislegt annað horfa á orrustuna við Waterloo og vera njósnari

hún rekur þetta allt saman á mjög skilmerkilegan hátt og er alveg hroðalega skemmtileg

og náttúrulega partur af okkar menningararfi íslensk þessi bók kom bara út í fyrra í úrvali hins geðþekka bókmenntamanns og mikla fagurkera Páls Valssonar sem kemur reyndar hérna í þáttinn á eftir íslensk frá Hallgrími Péturssyni til Ingibjargar Haraldsdóttur ágætt úrval af íslenskum kveðskap og aðgengilegt frá Íslandi til til Grænlands ég var svolítið innblásin eftir að við spjölluðum eftir Sörine Steenholdt sem var tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs ef manni fannst erfið aflestrar stundum þá er samfélagið sem hún er að teikna upp hérna nútímasamfélag á Grænlandi alveg hrikalegt á köflum virkilega sterk og bók svo ekki sé meira sagt og falleg og falleg já sammála því Þorgeir talandi um fallegar bækur bókamarkaðurinn er meðal annars til þess að grafa upp

og Eiríks Arnar Norðdahl og hér er eitur fyrir byrjendur afskaplega fallegur gripur ég var aðeins byrjaður að lesa hana og hún er hún er augljóslega eftir Eirík Örn og er mjög

ljóðabók nei þetta er skáldsaga önnur skáldsaga já hugsaðu þér nöfn Íslendinga

talað um nöfn Íslendinga og höfundur þessarar bókar Guðrún Kvaran hefur verið dálítið á milli tannanna á fólki út

á þessu sviði en hefur ættarnafn hér er hún að fara yfir

nöfn sem eru þekkt á Íslandi rekur tíðni þeirra og

fletta í og líka hægt að nota þegar fólk er að velja nöfn á börnin sín nú heyrir maður að nöfnin Alexander og Baltasar eru vinsælust meðal stráka á Íslandi hvað varð af Jóni hvar er Jón hann er löngu farinn ég ætla bara að vona að þessi Gamla

skiptið á ljóðabókinni fara ekki á h m klefi númer sex eftir lýsir um Rússland bara lestu þessa bók og hugsar Guði sé lof að ég fékk ekki miða þetta er ægilega skemmtileg bók sem sagt bara horfið á þetta í sjónvarpinu ekki hætta ykkur út í þetta ég er hér með merkilega bók sem kom út fyrir

árum Sögu tónlistarinnar eftir Árna Heimi Ingólfsson þetta er fyrsta bók sinnar tegundar á íslensku og Árni er mjög vel skrifandi þetta er saga klassískrar tónlistar

vönduð útgáfa og eiginlega skyldueign á hverju menningarheimili myndi ég eiginlega segja og ekki eins þung í hendi og maður mundi halda nei

fengum tvær þýðingar á síðasta ári og Orlandó og þetta er út í vitann sem er svona þriðja

segir frá lífi fjölskyldu á skosku

ég hef svo gaman af eins og við töluðum aðeins um það er svo

skemmtilegt þegar eitthvað sem maður býst jafnvel við að sé erfiður lestur er það bara ekkert og bara ánægjulegur ég ætla ætla að henda mér í vitann komnar þrjár bækur á stuttum tíma eftir

bækur sem ég tek þátt í þar er mjög oft spurt um svona yndislestur um svona feel good bækur bækur sem skilja eftir góða tilfinningu innan um krimmana og ofbeldið og einhverjum ástæðum er óþarflega sjaldan minnst á þessa bók sem

og er bara yndisleg Valeyrarvalsinn eftir Guðmund Andra Thorsson

svo falleg mynd á kápunni ef ég man rétt þá er þetta svona

sem hjólar í gegnum þorp

heyrum við sögur af fólkinu sem horfir á hana í gegnum gluggana það er svolítið er vel gert þessi finnst mér ég er hérna með einn okkar helsta höfund undantekningin eftir Auði Ólafsdóttur sem er núna tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs þetta er næstsíðasta bókin hennar sem kom út og fjallar um konu og það gerist að

og líf hennar fer á hvolf og þetta er þessi

undirfurðulegi húmor og viska sem er í henni Auði í þessu ég hlustaði á hana í lestri Auðar einmitt svo dásamlegt að heyra hana lesa hana líka ég greip síðan vögguvísu eftir Elías Mar sem er Reykjavíkursaga og unglingabók þriðja bókin hans og sú sem kom honum alveg á kortið og sló í gegn

fyrsta bókin sem fjallar um bara unglinga í Reykjavík já eiginlega og gaman að lesa um

þvælingi sínum um Reykjavík en jafnvel skemmtilegra að lesa viðaukann í þessari bók sem er nokkur slangurorð og orðasambönd sem sagt rannsóknarvinna Elísar á tungutaki unglinga í Reykjavík á þessum tíma sem að fylgir og það eru bæði orð eins og sem er heilablóðfall eða

hér er mannvist eftir Birnu Lárusdóttur sýnisbók íslenskra fornleifa þetta er algjörlega brilljant bók

þetta er eiginlega kennslubók í því hvernig maður eigi að koma auga á og lesa og túlka fornleifar sem verða á

vegi manns svona sel og tóftir og vörður og garða og allt þetta sem við sjáum í náttúrunni og þetta hjálpar manni að skilja

forsíðunni er gamli leikvangurinn í Þjórsárdal sem er alveg stórfurðulegur

þessa bók á sínum tíma hún er alveg frábær hér er reyndar annar höfundur

held ég að sé alveg seld upp undir bárujárnsboga en þetta er seinni bókin hans sem

fluttu með harmkvælum yfir í sveitina og það eru svo frábærar lýsingar þarna á allri

öllum landbúnaðinum sem var stundaður inni í borginni

harmur að Eggert ætlaði að gera þriðju bókina sem fjallaði um börnin í Reykjavík í þessum flett upp í þessum bókum og fundið eitthvað sem yljar mér við staðinn sem ég á heima í læra að þekkja hann betur og bara einmitt hjálpar manni að sjá landslagið í borginni ég greip síðan að lokum smásögur heimsins rómanska Ameríka mér finnst þetta svo frábært framtak þetta smásagnasafn við erum búin að fá Norður Ameríku nú er rómanska Ameríka komin ég veit ekki

yfir í höfunda sem maður þekkir miklu minna og ofboðslega gaman að fá að sökkva sér í íslensk þjóðlög Bjarna Þorsteinssonar prests á Siglufirði er náttúrulega bók sem er bara hún á að hafa stöðu hjá okkur eins og þjóðsögur Jóns Árnasonar og Íslendingasögurnar þarna safnaði hann saman og bjargaði frá glötun íslenskum þjóðlögum og

og stemmum og öðru slíku efni úr handritum og úr munnlegri geymd þetta er dásamlegur fjársjóður þessi bók svo er ég með efni sem er mér pínulítið skylt þetta er Kaupmannahöfn sem

Íslands þetta er bókin Kaupmannahöfn sem höfuðborg Íslands eftir Jón þ Þór og Guðjón Friðriksson sem við byggðum

í byrjun ársins á þessu þessu riti í tveimur bindum þetta er þetta er náttúrulega grundvallarrit um þessa miklu sögu og reyndar gleður mig ósegjanlega þegar verið er að segja mér úr hinum ýmsu áttum að verið

nota þessa þætti dálítið við kennslu í skólum bæði í sögukennslu og í dönskukennslu það finnst mér gaman en þetta er þetta er alveg stórmerkileg bók við erum búin með

á bókamarkaðinn á þessu ári og nú förum við bara heim og lesum en nú ætlum við að fjalla um Sigurð málara þann merkilega mann bók sem heitir málarinn og menningarsköpun þetta er safn um Sigurð málara sem að þeir ritstýrðu Karl

málarinn og menningarsköpun þetta er bók um Sigurð Guðmundsson málara og hann er ótrúlega

allt sem

dreymdi um að gera þegar hann kemur til baka

bara sökkvir sér inn í menningu í

kemur heim til Íslands og vill helst búa til Aþenu norðursins að sumu leyti má segja honum finnst nauðsynlegt fyrir land sem vill vera sjálfstæð þjóð þarf líka að hafa sjálfstæða menningu til að geta staðið hlið við hlið við aðrar þjóðir í Evrópu hann vill bara fara af stað

sem fyrst átján hundruð sextíu og tvö er hann með áætlanir þar sem hann dreymir um þjóðlegt hús fyrir

útivistarsvæði í Laugardal allt á þessum tíma sundlaugar sundlaugar eins og Nauthólsvík hann

að hafa styttu af Ingólfi bara sem dæmi seinna vegakerfi út úr bænum þannig að menn

sextán árum ca að allt gerist eftir að hann kemur til Íslands áður en hann deyr hvað er

sem er þarna líka í aðalhlutverki er hópur af ungum mönnum sem verður til átján hundruð sextíu og eitt

menn sem koma

fyrst og fremst til að æfa sig að ræða hluti og smátt og smátt verður

meira pólitískt ekki síst þar sem allt er að gerast í Evrópu á þessum tíma í París og vilja breyta landinu búa til þjóðmenningu undirbúa það fyrir sjálfstæði landsins sem er að koma næst hann er náttúrulega þekktastur fyrir eitt og annað sem hann málaði og svo svo íslenska

þekktastur fyrir en hann er líka líka á bak við Þjóðleikhúsið

hvetur Matthías til að skrifa þjóðleg leikrit

á Myrká fyrst fyrir þegar hann kemur kemur til landsins er að aðstoða Jón Árnason við að safna með því að segja draugasögur og meðal annars er gert ráð fyrir að móðir mín í kví kví og djákninn á Myrká og fleiri sögur þar sem hann leikur hlutverk og breytir röddinni það er leikari í þessum manni líka en svo er þetta svolítið sorgleg ævi líka mjög hér er máður legsteinn sem hefði átt

hugmyndin var að safna peningum endar með því að það verður ekki hægt að lesa á steininum og meira að segja stafað vitlaust gert af dönskum manni sem sem kann ekki íslensku og Matthías semur kvæði fyrir hann sem hann notar eftir tvær vikur um Jónas

þrjú ár þangað til

er settur upp menn hafa ekki hugmynd um hvar hann er nafnið hans er ekki hér á listanum yfir þekkta Íslendinga ég verð að viðurkenna að ég er alinn upp nálægt þessum garði og þetta leiði hefur alltaf farið mjög merkilegur maður og merkilegt fólk í kringum hann eins og Matthías Jón Árnason Eiríkur Magnússon

sem eru með honum í þessu leynifélag við Aðalstræti hvernig er hægt að hafa leynifélag hvernig stendur á því að þú sem ert erlendur maður og flytur til Íslands heillast af Sigurði ég veit þú gerðir það snemma ég var farinn að rannsaka leiklistarsögu Íslendinga þegar ég var í leiklistarnámi á Bretlandi konan mín er íslensk

maður nafnið hans strax ég hitti Þorgeir Þorgeirsson Sigurður var í uppáhaldi hjá honum líka hvað Sigurður var mikilvægur að koma

af stað honum fannst ein besta ein besta leið að mennta fólk um þjóðina og menningu þjóðarinnar var var leikhús til að sýna fólki búninga sögu menningu ljóðlist

nauðsynlegt að hafa leikhús þannig að þessi maður kemur þá Þjóðleikhúsinu af stað má segja náttúrulega Indriði Einarsson lærir af honum Matthías líka hugsum um húsið sem hann býr í á Aðalstræti þá er hann og Jón Árnason sem eru að taka saman þjóðsögurnar þar er Matthías að semja Guð vors lands á sama tíma

í sama húsi bara troðfullir af draumum um hvernig landið ætti að vera svo eru þarna stórkostlegar teikningar aftast í bókinni hann er farinn að velta fyrir sér skipulagi löngu á undan öllum öðrum

maður er farinn að mæla hita lauga hann vill

að hafa styttu af Ingólfi og skólavarðan sem verður náttúrulega Hallgrímskirkja að lokum og útivistarsvæði þar sem menn geta leikið sér

Laugardal allt sem hann dreymir um sem við sjáum í kringum okkur í dag en er það rétt sem manni finnst að hann hafi lifað hérna í fátækt og basli

hann kom heim hann er sífellt að fá sokka og föt frá frá mönnum kvenfólkið í bænum er að fæða hann hann er að taka ýmis verkefni hér og þar passa passa bókasafnið og

en hann hann er aldrei

má segja að vandamálið er að þegar hann er í Danmörku þá er mjög vel tekið sem ungum strák kemur inn í hópinn verður Siggi

Sigga heillaður af Kaupmannahöfn kemur heim til Íslands og Danir hér eru allt öðruvísi en Danir í Kaupmannahöfn Íslendingar hér eru líka allt öðruvísi en Íslendingar í Kaupmannahöfn hér er fólk farið að tala

dönsku og hann er bara

bara þolir ekki og er þyrnir í síðu þeirra svo getum við ímyndað okkur hvernig þetta hefði verið ef hann hefði lifað fram á tuttugustu öldina nákvæmlega hann deyr bara fjörutíu og eins árs bara ungur maður ég held að hann

deyr þarna rétt um stóru þjóðhátíðina átján hundruð sjötíu og fjögur þegar kóngurinn kom hann er kominn með lungnabólgu hann var að gera upp tjaldið fyrir konunginn konunginn og skreyta þetta með með Sigfús Eymundsson og fleira og

verður mjög veikur út á út á Þingvöllum var veikur áður kemur heim og konungurinn ætlaði að gefa honum gullpening og þessi maður fær peninga fyrir þetta og innan einhverra daga er hann bara dáinn í Davíðshúsi á Aðalstræti sem er mjög mjög sorglegt

það ætti að reisa styttu af Sigurði mér finnst að það ætti að vera stytta af manninum

helst á Aðalstræti bara svona hallandi upp að vegg og stytta sem nemendur Háskólans gætu klætt gefið honum trefla og sokka og hatt eins og eins og gerðist í öðrum löndum við styttur þannig að hann verði tákn hugsjónar unga fólksins ég held að það væri mjög fínt þetta eru tvö bindi nýútkomin eftir Hannes Pétursson úr íslensku þjóðlífi við sjáum að hér er mynd eftir Jóhannes Geir frá Skagafirði Drangey og svo eru hestamenn Hannes er náttúrulega Skagfirðingur og við vitum það en Páll Valsson ég spyr þig nú bara einfaldlega hvað er í þessari bók þarna er safnað saman öllum Hannesar Péturssonar áður hafa komið út bækur í gamla daga sem eru löngu ófáanlegar misskipt til klaustra auðvitað líka sem er nú einhver frægasti

Hannes hefur farið yfir þetta allt

aftur endurraðað aukið við skrifað upp aftur og bætt við efni og það var ákveðið að safna þessu öllu saman í þessar tvær fallegu bækur sko þetta er bókmenntagrein þetta er þjóðleg íslensk bókmenntagrein sem við köllum þjóðlegur fróðleikur stundum kallað

vandaðri heimildavinnu hjá Hannesi hann notast við kirkjubækur og munnmæli líka sem er dálítið merkilegt síðan lyftir hann þessu upp á skáldlega plan með sinni alkunnu stílsnilld getum við sagt þessi bókmenntagrein hófst kannski með Gísla Konráðssyni sem var dálítið merkilegur hafa mjög margir fengist við þetta en Hannes er auðvitað ég tel að hann gnæfi svolítið upp úr í þessu af íslenskum skáldum því hann yrkir í evrópskum anda að mörgu leyti mér finnst hann alltaf vera mjög evrópskt

skáld og kannski undir áhrifum frá Þýskalandi mikið en svo er hann í þessum þjóðlegu þjóðlegu fræðum meðfram og það náttúrulega kemur líka inn í kveðskapinn þessi þjóðlegu minni og já hann náttúrulega

eru þarna þessi sögulegu kvæði þar sem hann yrkir upp úr skilurðu það er Jón Austmann og allt þetta en líka

þetta sem þú segir með alþjóðlega hann er í senn afar þjóðlegur en um leið líka afar alþjóðlegur og þessi bókmenntagrein er auðvitað líka alþjóðleg þó að hér svona einbeiti hann sér að þessu hvað eigum segja Skagafjörður og nærsveitir sem eru sögusviðið og við erum að tala um í tíma að þetta gerist mest á átjándu og nítjándu öld það er beinlínis sakamálasaga það er glæpasaga glæpasaga úr Hjaltadal þar sem einhver nirfill sem er búinn að safna peningum og geymir í vettlingi í einhverju kofforti en allt í einu er búið að stela þessu og þetta verður mikið mál þetta er

getur nefnt sem hann er að skrifa um það sem er svo gaman í þessu er að þarna er mannlífið í öllu sínu litrófi þarna koma fyrir höfðingjar og þarna er Páll sálmaskáld í Viðvík og þeir Stefánungar og bólu Hjálmar og einhverjir þekktir menn en mestmegnis er þetta alþýðufólk sem

allt var til og þeirra er getið í heimildum og Hannes er mjög

nota til dæmis munnlegar heimildir og sagnir og og færir sér það í nyt en en aðalsmerkið er auðvitað stílsnilld Hannesar Péturssonar og hvernig hann lyftir þessu upp þetta er mjög raunsætt

þannig að maður getur á setningunum eins og konfektmola það er eins og með bókina sem kom út fyrir nokkrum árum jarðlag í tímanum voru svona æskuminningar Hannesar úr Skagafirðinum já já þar sem við kynnumst Hannesi sem forvitnu og barni sem sem verður síðan þetta mikla skáld við skulum sjá brot úr viðtali sem ég tók við Hannes þegar sú bók kom út fyrsta

ljóðið sem ég birti handa handa einhverjum öðrum en skólafélögum það var í tímariti Máls og menningar bláir eru dalir þínir þá var ég eitthvað nítján ára eiginlega fyrsta ljóðið sem kemur út í einhverju tímariti sem sem hafði hafði svona dálitla stöðu í

ég orti það fyrir norðan að sumri til bláir eru dalir þínir byggð mín í norðrinu heiður létt falla öldurnar að sæl verður gleymskan undir grasi þínu byggð mín í norðrinu því sælt er að gleyma í fangi þess maður elskar

ó bláir eru dalir þínir byggð mín í norðrinu Valdimar dvalið við þetta er þriðja ljóðabókin þín lítil bók en efnismikil þetta eru ekkert óskaplega mörg ljóð en en þarna er verið að takast á

við átök lífs og dauða það það svona getur vegið að manni sú glíma

mörgum þótti ekki við hæfi að maður á miðjum aldri væri að að takast á við þetta og héldu að ég þetta er nú hluturinn sem er alltaf af heimsækja mann í kringum mann það er þetta vegasalt líf og dauði hvernig er þessi bók hugsuð ég held að grunnurinn í þessari bók sé svona þessi vissa um tilvist dauðans og einhver sátt við daglega og við ævilok hvernig er formið á þessu hjá þér ég nota í grunninn þarna Péturssyni Þorsteini skáldi heitnum frá Hamri og og mörgum af þessum

miklu frekar en en svona að ég sé í takt við samtíðina þú nauðaþekkir náttúrulega

sloppið alveg bærilega við þrátt fyrir það þú átt mikið safn af ljóðabókum ég hef safnað þessu frá fimmtán ára aldri og oft voru fáir dagar sem ég bar ekki eitthvað heim frá Braga eða þeim í bókinni eða annars

góð bók til fanga með þessi skáld sem þú talar um þau voru

mér finnst nú alltaf að ljóð þurfi að lifa einhverjum hljómi það þarf svona að vera einhver taktur og eitthvert hljómfall og svona það er upprunnið

og söng og maður þarf að skila einhverju þar áfram mér finnst það alla vega eiga erindi inn í ljóðlistina það sé ekki bara talað mál já ekki það að sko það er svo margt sem er hægt að móta hana ljóðlistina í en þetta er svona

mitt form og kannski stundum þurfti ég þennan hljóm og seið svona til þess að halda

vitinu í veröldinni kyrrlátur og svalandi mun kvöldblær dauðans anda á augnlok mín og þögnin dvelja undir þaki mínu við skulum fara vestur í Ólafsvík fjalla um skáldið Jóhann Jónsson móður hans Steinunni Kristjánsdóttur og kvæðið fræga söknuð heillandi skáld Jóhann Jónsson fæddist á Staðastað hér sunnan megin á Snæfellsnesi en ólst upp í Ólafsvík einu versta

á landinu eins og vinur hans Halldór Laxness kallaði það í skáldatíma Jóhann átti erfiða

ævi hann fékk berkla þegar hann var ungur það varð að taka af honum fótinn og hann gekk við

í Þýskalandi og þar andaðist hann nítján hundruð þrjátíu og tvö Halldór Laxness skrifaði mikið um Jóhann hvað hann hafði mikla og hvað í honum bjuggu mikil fyrirheit hvernig hann hreif með sér fólk og bar með sér menningu en skrifaði lítið Jóhann fór í fræga í Menntaskólanum fékk viðurnefnið

hér í Ólafsvík ólst Jóhann upp hjá móður sinni Steinunni Kristjánsdóttur samkvæmt frásögnum voru þau mjög náin þessa lýsingu af þeim er að finna í ævisögu

Þorbjargar Guðmundsdóttir ljósmóður sem nefnist Sól af lofti líður oft heyrðist hljóma ég skal hjálpa þér við þetta mamma mín eitt sinn sem oftar fór hann upp í fjall með móður sinni en hún var að sækja mó móinn bar hún á bakinu hvíldu þig nú mamma mín sagði hann á heimleiðinni hérna er svo góður og fallegur steinn að sitja á nei góði minn ég hvíli mig ævinlega á vissum steini niðri á holtinu nei heldur hérna mamma mín heyrirðu ekki lagið sem fossinn er að syngja og sjáðu hvað hann er fallegur mamma þú hlýtur að heyra lagið núna mig langar svo til að hlusta lengur á það líkamsleifar Jóhanns voru fluttar til Íslands og hann var lagður til hvílu hjá móður sinni Steinunni hér í kirkjugarðinum í Ólafsvík æskuheimili Jóhanns var hér í húsi sem kallaðist Gamla bakaríið og hefur verið gert fallega upp Steinunn lifði í á annan áratug eftir lát hins

heittelskaða sonar hann skrifaði henni bréf en þeim var hent á eld Halldór Laxness kom hingað til Ólafsvíkur og hitti Steinunni eftir dauða Jóhanns lýsingin á henni er ekki ólík lýsingunni á móður Ólafs Kárasonar í Heimsljósi þetta sem sat við lítinn glugga og lét lífið fara

sína vild þegjandi mér fannst ég vera að tala við hans móður sem hann minnist á í kvæði sínu þó hún lifði son sinn um heilan áratug eða meira hann vissi sem var að kvæðið ber í sér sína eilífið og mundi verða lært eftir að bæði hann og

móðir hans væru öll hvað skáldskapinn varðar er Jóhanns ekki minnst nema fyrir eitt kvæði sem hann orti þetta er talið eitt upphaf á Íslandi upphafsorðin eru fræg hvar hafa dagar lífs þíns lit sínum glatað og þarna birtist móðirin kannski móðir Jóhanns og ólgandi hafið sem er hérna allt í kring en svo djúpt er vor sefur oss sönglar þó allan þann dag við eirðarlaus eyrun eitthvað þvílíkt sem komið sé

vindinn eitthvað þvílíkt sem syngi vor

konu héðan úr Ólafsvík sem beitti sér fyrir því að minnisvarði yrði reistur hér um Jóhann það fórst

bátur í Ólafsvík með tíu mönnum og hann hefur skrifað hefur skrifað ritgerð um þetta slys var í Menntaskóla Reykjavíkur sem hann skrifaði þetta og þar segir hann svo nákvæmlega frá þessu að þegar ég fór að lesa þetta að þá bara varð sama tilfinningin hjá mér og hjá

honum við þessum viðbrögðum þessi viðbrögð voru þau sömu svo ég hef náttúrulega upplifað þetta líka ég missti tvo bræður mína í sjóinn og ég veit muninn á því að ganga frá sínum nánustu í líkkistu eða drukknun í Ólafsvík bjó líka um tíma skáldkonan skáld

Rósa með seinni manni sínum Gísla en hann lagðist í fyllerí meðal annars með Sigurði Breiðfjörð og þau flæmdust loks til Hafnarfjarðar en héðan eru líka rithöfundar sem eru á besta aldri Þorgrímur Þráinsson og Stefán Máni sem skrifar um staðinn í bókinni Hótel Kalifornía og kallar hann reyndar

reyndar gömlu Vík